<hesitation> Mahakasikasiky fitoava fototry mahakasiky e fiara koa zashy da ame tôbily izy ka ny ahita tegna hoe môtera eky izy io sy mandeha raha sisy môtera, ao avao koa ny pneu-any, pneu efatra igny raha ohatry tôbilo kidikidy io avao izy, izy io avao koa misy seza koa gn'agnatiny ao, ao varangara, e carosserie zashy misy aminazy aby i, misy avao koa gne frein izy ame ny accelerateur, ny embrayage amigny ao aby iza, misy avao koa ny ataonsika hoe retroviseur ah, misy avao koa gne parabrise, ao koa zay aby zashy ny hita amignazy, da misy avao koa gne porte bagagge io ko ny agny tôbilo ako igno koa za, ny <hesitation> sprinter izy io, mazda, da ahitansika pneu de secours avao koa izy ka.